Jadi kalau binatang seahunye ye kalo selain, ikan tuh yang hidup di air ya bu aye itu ya buaya tapi bukan buaya darat, yang jelas buaya ya buaya bisa di darat tapi yang bahaya sih buaya darat sih sebetulnya terus kura-kura, kura-kura hidup di air dan di darat bisa di air ya kura kura terus rajungan bukan kepiting ya, rajungan beda kepiting sama rajungan itu beda kalau kepiting hanya di air rajungan bisa di air bisa di darat terus apa sih apalagi ya banyak sih yang hidup-hidup di dua alam tuh kayak air dan darat tuh kalau ikan sudah pasti enggak bisa die, jadi jangan taro didarat, baru digeletakkin aje udah kalo ikan mah, jadi kalo ape lagi tuh kayaknye, tapi kalo itu kite sih engga punya pengalaman ape ape sih kalo masalah tentang binatang itu, karena ga pernah bersentuhan juga, gue kan ga suka ama ikan, jadi ngapain gue deket deket, orang ikan ikan juga <laughs> adi biasanye sih yang setahu nenek, biasanya ya itu didua darat rajungan, buaya, kura kura.